na uroha komputa resika abarujion hanga animaga nga animan kashi didi wo dinga ani pamarung wo dinga ani manga sayo naftiro lo hootinira dunjudo da hanga ani pamarung naftiro timmini hootinirubo nenden hootata hanga ani manga